Minya ho <noise> kwan dɛ muntu kwan nnkɔ ɔman fofor do a mɔkɔ Amɛrika. Ɔnam dɛ matse hɔ nsɛmpa pii <noise> na matse so dɛ hɔ asetsena n' no mu ye. Nyimpa dodow a wɔakɔ Amɛrika aba ne nyinaa no wɔba a wotum yɛ edwuma papa wɔ mo kurom. Ne dɛm ntsi menya ho a mebɛpɛ dɛ mo mɔkɔ Amɛrika na mo so makɔbɔ mo ho mbɔdzen dze ndzepa aba fie abɔhwɛ m'ebusua.